Pòsta ti intendi de papê? Quella diæ che quæxi mai, e se a l'arriva, son solo che de brutte notiçie, bollette e scimili. Incangio de pòsta elettrònica ne riçeivo unna caterva tutti i giorni, quaranta mail, ciù ò meno, de mille tipi.